Madga tuhalaha me wa pigug ma hiyan thunuthung mathala mung na dginaha mung p patuma mung n tigya mung nagwa mung baklak tuhahakuna mung na maduga tuhala munga nyalahba to dgi srginai daghin thbina nyalahba patuma dga tuhala ba wayo patummana vig kdigini mavi ganim madigitaha mung kada sagata bagvakdgina kada vaya whkwaha viyakwar kwar na patum mung thab nn nadigidag al mat halna dga dginaha kada sa kitra ka da viga ka gwa kahkwaha mamung nahwik mahinyahna kwanna kada sas mamung patum kada sumbvan ma thurda thip ma kada vigan kdgin mamung higy kuma kad hung nhigy higy ma machunha ching kshig dhi vakwah babikya chinga ching kshiga ɗigita kada ksganin takiya digin sasn dgi digi marab digit mara kvhbiya dgit marobi masada hinahma in mung woyo khigy masrga srgnin da tsgannan ka dagal magwa ard tuhah tuhah ma bamung amma wayowah thugelbi damadgibi agun masas digita mun wayo ka shibabav nina ka dagala dakwa kwar mun ba sagat ka dagal nagwa ar dagale ai mal da. Takiya kada ksa kwahnatnbi kasasngwina kadag nitr amma badum badum ndgin in tagnena a patuma in watha dilimiya wayowa ksadgitaha d ksa damdamurba ɗak ɗak damadamur ba shagar shagir kpatuma kada kuda viya dgin n maʒharha ʒharg kpatum ma hiyahaha patuma dgi bag nina digi dagal nina baum dgina shiga dgiti vavaka dʒganan ma ba thada thadan ba thikar ba kykr kykr kykr madiya dig kgvndakwani ndnikvn magni dkyalma gwaha nd kwarkwaig ha vakwavakwa bagya gyan shah shah shabi ka da mung digi da ɓabnin ka da sas kitrs davavaka kwahwa dahineh ma viyn viʒ patuma kah kwana a runivig ko hyəlmbakun ko ahkwa ko diʒin dagal da na da ɓa katangin ka sas kitr ar vuguwa ka sas kina sasa ka a zigana zigang vavkan ma mung thirbar ma theba digiti va kana masa kghaya masda ku awan ka sas da ndʒiganan mu udaa ku ba ndʒigananma mai patum takiya ka dagal laliy tivgha k dirɓa dirɓ dirɓ dirɓ lalya mai nin nainini kilahiybi in wan dʒigar tuki patuma shabin dwayowa mung wayewa kpatumag muwdaha awan mud kadasas kitru ɗemɗemir va vaya patuma. Kada dʒigar kidigita ka da sas kina ka da ɓa ksa digitun ko ba dama sas naggun ma chinga ching takiya gwayavin a ahwka mas ma maghra guda ku mahwɗ vyədya ku makwar ndakwan ka sas kina ka dn humbran kin ba chipps chinga nin krdi ba shwwuwan amana kada mai taghiabi kada sas kdʒilah biya ka da ghudgal ghudig nahkin agwahin dagal vakwn ka da viigan nin sarta kwn da viigi vig ning ngithgham ngithig bin ɓaga ɓag nina ba takita ba ɗen ɗemira ba haɗang ba maghirana ka viyagw ni nipatuma kina ngal viyu vig patuminkuma ka dagal patumin ba shagir shagir ba ɗem ɗema ka sas kina ka ba dagala ba dagala ba gani amma ma kyəlma digitahina ma waghin kwan thaɓ ghəragh ma wa vyəl baghara ɓag ku wayowan takiya ka ɗiikan dagalnin tvukwa diya ʒarhana halhalaa ka argativ gatign katak mung nidigi sasaa ko awana ma tupa tupga kidigitu ka ʒigan dʒarhina kwar kwan ghrvana ma ʒigan dʒarhina kwar kwara ghravana ma agwa gujen kwan yandʒu ka kisgan kidigit vakwa kada sigana ka da yansʒu muda yandʒa kada sas kitr to yandʒa mitra ka dasas kwahna ka sas sas sagha sig nina ka viigana kdigataha shah shah nina ka viigana kdigitaha shah shah shah ka sas kitr ɓa ɓagan ɓagan ɓagan ɓagan ma ka mai kidigitah ka sas kna ba patum mung na ba patuma ba jug kidigiti ma digit kipatumbi ma nidigi juu kipahumbiy ju kaʒgharaa aʒghara ko amatghalin mung. Nidiʒinin matghala ardi diginin ngelehɓa ardaʒgharin mardagal naʒharar a ngelehɓin ki hithig nin kathiranin chipps ma ndan sugwa kidigit ma dagal ma hithig ma hithig gatag swag narvara gatag gatig naʒghara arvara aʒghara arvara aʒghara kidigi, ar hrthignitr thatghala sasa shiɓran ka viya baƙ kin kada kwahhaman kada gwuya halhala dgʒin ka dad kin da hineha mung tha nidigina thahaatghala arba mung ba ɗem ɗem nitr ba gabaɗaya ba mung nidiʒa ka sas nin arvara ma mana viiya diʒitms ba diʒit ngelehɓa wa thag ba ɗiki-ɗiki mavakai, ma diga tighalina angelehɓ wn thag ba mai nin ma takiya ko da a ndʒama digitraha ka da kisa digirahi nin kidi ba ɗiki-ɗiki ni a ngelehɓi bi amma ba digi iʒ aʒgharnan ka da mung wayo ba ɗiki-ɗiki ka da mung ɗemsemiran ka thagin ma thag mai thag hinehanin yakani ka udalma da ɗuhudah nud ma thag ʒiragh ma yigha yig kʒiraghs ma mung thag manvakai ma ka tagan takiya kai zirin ma mung vaga diʒin digiya shyə ba band ngehehɓ zirna ngelehb ʒirna, ngelehɓ ʒirn tsa buuda digi tag nitra budahimma arba fugana takiya ngelehba nud kiskighig mai nin ɗemɗemiragh tu tig takiya amma, ma ɗem ɗemiraghn mung band ayaghayagha a yaghayaghma aghvigiti ning kyaha yashi mma yaghs ɓa ɓa wayo nin ma sadava hinehan ma dighal dig ɓikya dvawah ka dagwuya sasin ina da dʒigar takiya mai nud viiya ayashayaghii ba dyadyan ba dyakwah ba dynkwahbiya. Inin wn agaha tagh maba mung wayo ba ɗika ɗki ma diʒi ankithg nayin gabaɗayina fagha yaghga ajugu wayo kuu vakwar ku vindigan madigin kuɓbangwandʒa nuda ba ngelehɓar da yaghayaghanuɗa ba ngelehɓard da yagha, yaghanuda amma kaga yaghyagh in munga mung ɗemɗmir kyaghayagh ba ɗekɗeka kuma mafihalfihalin sas dama dig tigha laa a an yaghayagh an ngelehɓa, ngalehɓa an ya thamaʒhgit nayamudna ba yagha yagh wu sa galar galar ary yathamaʒhgil amma ngelehɓa in wa ɓulav nuda ba manda nin kwandala amma in may nin niɗem-ɗemiri baɗikiɗi bi ngelehɓa mai ɗem ɗemirbi amma dga dga ravaka digin aksigning na munga ɗemɗemiran ba ɗek ɗek ɗek ɗeki kidigi yagha yaghin yaghyaghan ina jugu kdgan kuba kukwar kdigita ɗem ɗemiran ma digi kithava madigi dig tighala in sirga naya ina digi intagnayin firakai na yagha yagha, ajugu baku bawara kadigi ma diga taghalaha kidisa dagal vakwanina, amma ma sigha sig da hineha madiga ndʒig hinehanina patuma amg kuma bava yaghayagh ghiravan ba hiɗikin ba yaghayagh amma digi ɓagnin ba patum na kada vig da harɗahaa dkwar kwaraha baviyadigitah matghalma ma ba patum ghvava bachmghahin bajin baja kwahina baji baga kwahin baga kwwahin baji haɗativit haɗig patuma hyədya ardigin. Yagha yaghin haɗatr haɗg ɦkrɗin agha takiya ghwaɗ amma baɗum baɗummativ kwananhin gaɓaɗaya gabaɗay baɗum ba ɗumatir ma mung wahina mung wahin mamung wahin mung wahin amuda ngal da kisgan kuuda da kisgan nudma da kisa ba yaghyaghnuda takiya yaghayagh mung nidigi digit na yaghayagha diʒi sagr na yagha faghanna takiya yaghayagha ayugu kuba kwar kidigita digita ba digita ku ba war wa tagana ma ba ndavavan ndavg ko ba zirʒira, ku ba maluuda takiya ah a ma dig fighalahinma kwar wa mung nidiga in kwa mung nidida ɗemɗemir vavy ɗa amuda digi sa da ma ghir kuuda diga baɗum baɗum ba ɗiki be ɗika sa ba yagharaghna yaghayaghina ngal si nuud dama patuma takiya ndʒiga vakuda mung ɗemɗemira ba ɗek ɗek in wa jugu yagha yagh chya mai ndʒiga vakudbiya ndziga ba matighal nin amma patum kuma indʒiga ma vakudah amma yagha yagha mai ndʒiga vakuda hi takiya jun ba vakuwar a kai kɗemɗemin ba ɗek- ɗeka yaghayaghina ba kubawava ba nagana kidigina ahibba yaghayagha naya amudana ba ndʒiganan yaghayaghi ka da tugana tagana kwan kidigitah bajakwah ka yaghayagha ku ba kwan nidigin bajakwah.